إيه، دايما مهمه تنتخب في وقت الإنتخابات علا خاطرش علاش؟ لوكان أنت متفوطيش <hesitation> يجي لاخر يتكون صح ضد يفوطي في بلاصتك، إذا كشغل خليتلو بلاصتا تاعك خليتها يديهالك وحداخر، إذا صوت تاعك لازم دايما تحطها في التصويت و لا مكانش يدوهالك.